जू चीने संस्कृति ची व हज़ारू साल पूराणी ची जेमा कन्फ़्यूशियसा विचार, ताओवाद दी तत्व और बोद्ध धर्मों गू प्रभाव शामिल ची यक्ष जू त्योहार और पारंपरिक जू कला ची व भोत महत्व राखदी यखा जू परिवार और सामुदायिक मूल्यूँ त भी भोट ज़्यादा सम्मानित किए जांदू।